Dək ɗəhan bembe gəju dai a Baderi talakchi ya bakchi am'yak duwa. Dəɗow tala am ‘ysk duwa. Akchi <hesitation> fekchi tala jlawa go ɗek vənən. əmdan jlamago altigwanda. vənən həɗawu na əmdan dagbəɗəkchi. əmdan əgbəɗəna. əmkchineau pagakchi kunək tulina da kuɓina datlti na har ajləmi kərban. To akchine əmdau jlamago awen ɗekchi. <hesitation> kukonnye a Baɗeri dai əmdən tla a Baɗeri achi əzgo achi ta kukonəm kwaya achi Baɗenəm. <hesitation> angwakeka azu. əmdau jlaməkchina dagbədi na dabzi. <hesitation> əmdan əzgam yau ɓene awen, tlə'yi awen kukonfa kargu nən. Gaɗaune yaiko Baden aɗan aye yaiko dari chirra, yaiko avoiri ahanka jaga param tala gaɗak tə'yə kukon. <hesitation> kori təyə vənakow, Baden a ɗan yaye ya bərari dak vanakonam. Imau gaɗe akchi ji siyauna akchi əɗbago vənu amnya-amnya gəma. akchi fita akanna, ko akchi da baki gaɓaɓiyo ko kum əmdan daɗbi, ko kuma əmdan da nedi imaduwa na da kauyi. Gapta kowye da runi. so gika Baden aɗan yaye ya ɓərari ne vənakonəm.